﻿Ne ta rayuwannu yawun ge minji kobnati tattu kokko korbusheni junun mai gokko liyun matasa din dyanmu wani niru daruwusanni <noise> chi minda gwaani saborai gidan saboda aganyii wuyanni mini wailugu wani agan ƙoƙƙo mashin ƙan mota tiɓenɗigo pani minuwailulgu minda rashina ko minda yinii piɗimo wa illugu rasajinjuwani rasa sana'a ta chiɓiki shine dariyengu jidi piɗi dariyengu jidi piɗi ɗanjuyangujugo piɗi rasurjuani kpar ma illugu shi-shinajun mabinu gam njolfo kayaju mbitu watu ɗiji tibutu ɗiya har taruwanshigwon shugwei to mije avobudwije anmo tiduani har ma more rayuwa jun shine shinuguluminji ƙoƙko mar ƙoƙƙo bishe ƙo wani la gwatin ta yin lani wujun caƙƙa wujun caƙƙa inyilina caƙƙan yi karaibo koini don saboɗa murigwagodin ɗojim mommo wuji muruminjikenan munawurin angom shine mire rasinna nduani yaggai miniwalugo buji ke jigimo an mktan an mashinu an jigiyaupani an komi minin da rasini muni ta ɓasa ka rashinduani shine muni munji irin ƙoƙƙom ma ƙoƙƙom to kaga dole <hesitation> rayuwama ta kara kuro to shine munim mi da rasina ko miduanin yaggai. ﻿min jagojuan shine kpar runda rasina awamujindiketu munanim ɗagamin tuni jibi minu tunin konƙƙom muni rasiduabani ɗoji to aman ƙoƙƙo baroako to ko nuim mashin an mota ɓindigo tang minanu caƙan ɓilu koya ellam caƙan da ilugujikimo to aman ya minumi ne rasina ma ranga bita seiɓe zaɓimun zaɓimun zaɓijun sai mina jago ahan puri ni wa ɗiregu resinan ma nakanminu sei time nigu zaɓen chuwinammani ma foona mani nzaɓe da gan kaɓani chi kam jabukuju menu pelomuni chinyi chinumujino ko gurɓe ma shinuajinu muni ma zaɓojinu muni matasa bilanga ɗoji minang sei bilang ga kinami kiminachiboik ma jigo ma meshogobi maantina kaminu kamini jimi jabogo jini wurzaɓe minu minda rasina ko minduani yaggai to shine to bishemu ndarusukoki tomon ndarusukokiiyanu minda ga dana sani shenigon zabe to shine yanzu kenan ti ɓishemo ana matassa jugem makolwantu daugam kaogomu minda raswuge romon nigokom ndiyigegyo mani dajilimi jiri nanigam rashunduanim kam maniwainlemo manyi terogo komelamgshuwi ninya, to kaga mommon ɗoi awajiyakamata nyi matassan nyik kannan mureni yakamata muri kan sana'a koshiɓurani kokuma yinshutanni koki chi yaɓok kuni tananjanga muregon cha a lamo. ﻿murjeni anamon kamo waja aman yakamata kabiche lamoun kaɓiche yijuwe jiri ko ahadi shoko ko anumon ɗiji muanim kawei ɓarijugul togo gondo akan wenji wejinni caƙƙa kawai ari bijiko ɓenanbigwoi daga njirimu yakojuaɗoi sei kan yii nin magurji dijirim ɗa rasina ka memonu wujii shimu kain tuntuɓe kenan fa shina mina tuinmogo minda rasina ko dini ko minda inji har minu minu <hesitation> shi menda shaboungdorei shunonmunyii chidu niduyii andonom minda rasina ko mindani ka yaggai shi nin minano tinuamakenan fa na lin nyilina maniji darei jiri ni minjuatoi jitikomoi kominti jutoiariju ko aramoɗo domina nakum muniyamn koɓo toh kaigo mommo awalan shini mufujikaandi shaidan mayankaa dangim jitumo junun yiuande layak kamatan to kaga morogwoko shawurko kam cokko kaga koi yalam dirgo juilani nyilina dabulum koh manni pandi tiyi ɓallani yindina kusa kokko mayinda kusan koƙƙo kigime to ko toche kam mashin koh tulugo panyim tuluijiki maanyi teyirokoin mirani darei sinai ko ma ɓandyi yaggai to kagoma atutokamun muraro kuram ɓandi ma koii yashi kijimo taiya ɓelani to kaga mijiren ma taoyuka wujii lawo ari njirim pe minum nda rasina seyamagon wukatubulum. ﻿ma balanga wujenmo gbumo shaasharatu gbalumai shatu simi dingo dalingbo agandi ligolimu kpamu kaiigo har tariman kobani minagoi shine mamunje mambiwalak nima tunugo shin anduwen pashi ko min dingwo jiri shiyasa taruyungbei irin mommoi we shu shindi rimoi gwamnati awalam shiyasa munyen mumunni munji lini yilinan ninyi yuɓarok toruyidan yuri mommo a wallan gaskiya yiyaumijank kamapenginari ma in mara ko kubechemu mu gobina mommo mommo guchi wuchi matasan iyilina gan joɗi nilin to yijiiɗai irin mommoi ɗoin saboda linu yin bindwe mayago shamina tibigi miyan shamina wugugijimo sei mina gwakoɗok koi iyani gɓageɗo kalaigeimo alkami runwurarei sina ko min duani yaggai shiyasa mina matunugo ka alaji mina geko mininda yun shubemu andugulandwi wane winu miniga minanye minaikatoji yayakamatain wulin na kuramoron wani iyayenmu areikuro mini yamba ma areikuro mani shini mumin ɗok yi jiɓi andagwen matassa inluku gwe kilini awain tokojugon irinmu mommoi kokuweshi ƙoɗigo ƙan wullanim minji kuma akan jirim shi shidan layuiani kabar ka juro kobi ni don saboda ɗuoji caƙƙam biyan bukatanni tukoshiɗa irinmu shiyasa iwume kenan kaminjamini wiji kenan munnun minda luani koni juɓe ndagaraini mukakomu koiini inda kairo kakomu makaranta tankaini minu ko shiɗam jure tarikain yilum. ﻿wujin min di kai kero annjidai a maimakon iyayenmu yiilinan nshingibura minu mulangai mina yiminji bang aman chilun ɗarendijikimo muchan ya induku bogoro wahalan shinu kaiji nan minji shaniminan minangagam wahalei yanzu kijimoi ma naminji kainaka agamali don sabaraki agam kokai dii juranium sai na kokko makarantei yi ma kokko agam jan boji mai naushon aganga jauno nderi yayiko makarantei sai ko niyingo akambani ne yite guteno shiyasa mu we niwarabu kenan fa mebarangi yamba jeglo kinan har mugwalallaibi noi yanɗu ka matuƙa shi seconderi kenan pha na rasa gujinin ko yakai jarauanin wanim ne, niminjigo anta angbenu ɗina ɗigo shiyasa na miru na mu yamba ma rubunna kokai yanda julang goba kani wa nilangi guyok kasuwanchi ne, ndi nikon biyan bukata amin ninju barokono don saboda iyayenmu tubejin liyanju wani agam kam ɓilang gbulun mu abanja gamundai eyan ninje nushanjunu sai ko minuroi marge tai arimunjiu yindigo bugun yan shunu agam mani gwade inde remo gwarshitawe shitawe kuma agam tajiminda ga eranyin bukatan runbim nuram bukatan runbim.